Mënd e mbash nga e zbylle, <hesitation> mënd e mbash për no dy ditë, nga jarrën të e mbyllsh pometa, më no ka e shtiesh, më shumë se dy ditë jo.